شوف، إني أميل أني أعيش بمدينة كبيرة، يعني الحياة فيها نشاط فيها تنوع، والأحداث ما تنتهي، تجدر تلاجي كل شيء، من المطاعم إلى الفعاليات الثجافية، الحياة في المدينة تعطيك فرص عمل وتعليم أفضل، لكن القري لها جاذبيتها، لكن أنا أجول المدينة لأنها تحسسني بالحيوية والحركة.